Sibirga sayohat uchun qalin kiyimlar, issiq kurtka, qo'lqop, sharf, <hesitation> shapka, qalin paypoqlar, termol kiyimlar, issiq yoki <hesitation> o'rtacha haroratdagi havoni saqlab turuvchi oyoq kiyimlari, shaxsiy gigiyena vositalari, passport va viza <hesitation> va boshqa shu kabi narsalarni olaman.